Ñy menaky ampiasaiko aloha raiky avao, menak'io menak'avoraky, avily am-bazary ao, <shushes> ñy sakafo ampiasako aminy aloha tsy lany, zaho miketriky aminy aho mm anaovako sôsy kabaro, anaovako sôsy tsaramaso, traka, anaovakoo sôsy hena, anaovako fia lafa zao misy fotoa minam-pia reñy, zay avao ñy menaky fampiasako zay karazany menaky zay.